दक्षिण अफ्रिका के सभ्यता बहुत कुछ अफ्रिका के सभ्यता से मिलत-जुलत बा। एहां कबीला प्रथा अधिकांश मात्रा में पावल जाला। एहां के लोग कला के धनी और प्रेमी बाटे। एहां के लोग नृत्य, संगीत, गायन में बहुत निपुण होले और बहुत रुचि रखेले। कला के प्रेमी रहे के नाते एहां के लोग दोसरा हउ देशो के कला और संस्कृति के बारे में जानकारी रखे के जिज्ञासु रहेले। एहां के लोग उत्सव प्रेमी भी होले। एहां पारंपरिक उत्सवन के बहुत महत्व बा। कबीला के लोग ते उत्सव मनावे के बहाना खोजल करेले। इहि नाते साउथ अफ्रिका के सभ्यता कुल मिलाके बहुत अच्छी सभ्यता मानल जाले।